Kioonen yaani ishin huji ishia woath akhan ufdhawothetu ufummm dhagartha cholumth ishian maaenan kioon. kioo yaani chafuu athin nafff kethi khab akha atin jirthu ufff hubethaa woathin kioo kas ufff ilaltethu naam atamithi ann ñaam dhimamu ghurach muu funan kii atam jirren muu ill thii atam jirthi muu ghurkii barawa muu khoropo muu yaani wontan khulii gargar hubethaa rifess khee atam jirah woathin moluu khabdhu khulii gargar hubethaa